مرغان مختلف انواوې شتون لري څې شاوخوا دا کیدای سي له پنځه سوه نه تر اووه سوه مختلف ډولونه وجود پکې ولري، <hesitation> څې دې کې مهاجره مرغان هم شاملیږي او کیدای سي لدېنه زیات وي.